Filipina ko <hesitation> ojo omo colonisa jaeko españa jokogui taɨkue rupi estados unido ereiko guɨnoi independencia mil noveciento cuarentai sei pe, ultimo oyekua jaeko oñoraro reta erei ko jae reta jekuaeño guɨra guɨra korepoti tenonde kotɨ jare o yepe tei jeta mbae vuaja jae reta erei kuape ko jae jeta vi gente reta yoguɨreko jokope